<hesitation> lugha nyingi ni shaa kwa sababu ukaenda andu kama wakundi kuwaa na wakundi kukutishiria au kola wakusaa au wawasua wemanya upesi kwa kola umemanya lugha mbalimbali si sha we siinda haunda hosee ukakola ni ndo hulisengeta ukakola.